زندگی میں ہمیں جب جتنے بھی گناہ کر رہے تھے، نہیں، ان کے وہ گناہ۔ کرتے ٹائم یا پھر وہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو یہ ضرور محسوس ہوتا کہ اگر ہم نا اس چیز کی۔ <hesitation> معافیت نہیں ملی تو کیا ہونے والا <hesitation> انسان کو گناہ اتنا بھی نہیں کرنا کہ <hesitation> سامنے جو بندہ یا بندی روکی وہ اتنا مشکل میں آ جائے کہ تم نا اس چیز کو معافی نا دے سکے۔ اگر <hesitation> ہمیں کسی کو معاف کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور سامنے والے انسان کو سمجھ کو لینا۔ کہ ہر چیز کو ایک ریسے سنبھالنا رہتا، ایسا نہیں کہ تمہیں کر رہے تھے تمہارے پیچھے، ہمیں کر رہے تھے ہمارے پیچھے۔